أنا طبيب، الشغل في المستشفى شي حلو بس فيه شوي تعب، أنا اشتغل دكتور والحمد لله راضي عن شغلي، أنا دكتور واشتغل في قسم الطوارئ، أحب شغلي كثير خصوصا لما أقدر أساعد المريض، الشغل في المستشفى فيه متعة خاصة خصوصا لما تشوف المريض وهو يخرج سليم، أعمل ورديات يعني أحيانا أشتغل بالليل وأحيانا بالنهار بس الحمد لله عادي، الشغل في المستشفى يتطلب صبر وتحمل بس أنا استمتع بهذا التحدي.